Ebyokurya ebiraheereza amaani, n'okurya muhogo, ebitakuri, omukyere, na n'akahunga, nibyo birabaasa kureetera omuntu amaani akabaasa kuhinga gye akakora emirimo yeeye ainemu amaani gagumire.